Laha gny tokony ho izy aloha, tokony atao laharam-pahameha ny filàn'ny be sy ny maro fa tsy olom-bitsy. Olom-bitsy toa tsy raha mahavita raha sady lasa fitiavan-tena zay. Fa laha filan'ny be sy ny maro ro atao laharam-pahameha, zaho mino fa lasa mandro madagasikara toy.